Televiisor tüütäs niimuudu, et sinnäq saadõtas tuu läbi õhu vai sis kaablit piteh tuu digitaalnõ signaal sisse ja sis tuu muudõtas pildis ja sis helüs ja sis mi näegi tuud.